Ho'okahi haneli, kanaiwa kumaiwa, kanaiwa kumawalu, kanaiwa kumakihu, kanaiwa kuma'ono, kanaiwa kumalima, kanaiwa kumaha, kanaiwa kumakolu, kanaiwa kumalua, kanaiwa kumakahi kanaiwa, kanawalu kumaiwa, kamawalu kumawalu, kamawalu kumahiku, kanawalu kuma'ono, kanawalu kumalima, kanawalu kumaha, kanawalu kumakolu, kanawalu kumalua, kanawalu kumakahi kanawalu.